ପକ୍ଖୀ ମନେ ନିଜ୍ଯମାଦ୍ଯାରେ କଥା ହେବା ପାଇଂଗ ଵିଭୀନ ପ୍ରଣାଲୀ ଵେଭାର କରଂଦୀ, ଜହାଃ ପ୍ରତିଷ୍ଟିତା। ଗିତ୍ତୋ, ସେମନଂଗ ଗିତ୍ତୋ ଵେଭାର କରୀ କେତକୋ ପକ୍ଖୀ କଥାର୍ଥା କରଂଦୀ, ଜେପରୀ କୀ ମୈରୋ, କୁକୁଡା, କେମବା ଗୁଲୋଲ। ଗହା, ସେମନଂଗ କରୋ ଗନ୍ଧୋ ଵେଭାର କରୀ କେତକୋ ପକ୍ଖୀ କଥାର୍ଥା କରଂଦୀ, <hesitation> ଜେପରୀ ସେମନଂଗ କୋ ସରୀରାରୋ ପ୍ରଭାଵିତ ହୈ। କିଛୀ ପକ୍ଖୀ ମନେ ନିଜଵ ପାଦ୍ଧୋ, କିମବା ଡେନାରୋ, କମପଣ ଵେଭାର କରୀ, ଭୁମୀରେ ଠୀଯା ହୋଈତୀ ଵା ସମଯରେ କମପଣ ସୁଷ୍ଟୀ କରୂତୀ ଵା ନିଜଵ ମଦ୍ଧୋରୀ। ପକ୍ଖୀ ମନେ ନିଜଵ ମଦ୍ଧୋରୀ କଥାର୍ଥା କରଂଦୀ। ଏହୀ ପଦ୍ଧୋତୀ ଗୁରୀ କୋ ଦୋରା, ଲୋକୋ ମନେ ନିଜଵ <hesitation> ମଦ୍ଧୋରୀ କଥାର୍ଥା କରଂଦୀ, ଏବଂଗ ସେମନଂଗ କର ଭାଵବନା। ବସ୍ଯା କଥା, ଏବଂଗ ଇଚ୍ଛା କୋ ପ୍ରକାସ କରଂଦୀ। ସୁଆ ପକ୍ଖୀ ଜୀଏ କୀ ଗୁରୁଵା ପଲେ ତୋ, ଏବଂଗ ସେମନଂଗ କଥା ପୀ ମଦ୍ଧୋରୀ ମନେ ନିଜଵ ମଦ୍ଧୋରୀ କହୀ ପାରେ। ତାକୁ ସିଖାଯବା ଦୋରା, ସେମନଂଗ ମୁଝେ ମନେ ନିଜଵ ମଦ୍ଧୋରୀ ପୀ କଥାର୍ଥା କରେ ପାରେ, ଏବଂଗ ନିଜଵ ନିଜଵ ଵିତରେ ପକ୍ଖୀ ମନେ କଥାର୍ଥା ହେ ପାର କରତେ ହୈଂ।